La educación este ki' ktijuuj loke chemo xtb'a, xtb'an este, este el, el crecimiento chu chu kpapá, chu kmamá njel ki kqasaj mlob' pq'oos para que xtkb'an producir wuk k'jol i este ke' k'iyik ke' chuknik entre de ellos para ke chemo xtikb'an sostener <hesitation> wuk wooy i wuk cheek en diferentes <hesitation> ámbitos chemo ki'chuknik. <noise>